<noise> ùŋle wèe zàyi ènì àámi èle, ányi àámi lɔ màa Ájafá bàni, ú nɔ ni éyi ni é tà ni nì éwu blɛ̀ɛ, ée tà nɔ ní ébi sa, èéè fe íbizà ni éyi ɛɖí fíìɔ lɛ blùù nìlɔ ɖi ni à nààa ɖi ɔ̀tùì, à nàáa fà trɛ́ɛ̀ le ɛnɛ́ɛ̀ ígbɔ ɔwɔ sò fò dò ínɛ̀, à nàa zi zàa ya ènì, ígalia màa bàáa kɔwɛ à nàá zeni ké éyi ɛɖi nɔ̀ɔ ɔnɔ àámii màa à nɔ ɔnɔ lɔ ílɔ̀ yìià áɖì. ka ɔwɔ náka àá zi fè tìnìya blɛ̀ɛ ìɖubijɔ̀à nyòowɛ ɔwɔ fò bùà áɖi à nàáa mù ni éé blɛ̀ɛ à nàáa bàni íkle màaké yìini ílɔ̀ɔ̀ ka ɔwɛ náka àá zi fò bùà áɖì gonìà ni ùŋòɖèé ɔwɔ ɖi ɔ̀tùì ɔwɔ ɖi káèè èé ŋe eyéwu. ùŋle wèe nàáá mi nɔ̀ɔ ni éè tèŋè eyéwuù. eyewu úni nyòo kɔ ùŋonì wèe ígbɔ ìnyì ɖò ɔ̀wɔ le nɔ̀ɔ ni ɔlilɛ ákà nàáá mi dìnìàà, bàá mì poɖìnìà nì ikàtù ú náa poɖìnìì. úni ùŋle wèe ká nàáá mì lili ɔlilɛ ú náa fía ké lɔ plémúù. ɔnɔ le nɔ̀ɔni ítɛ nà mi ziwɛ, à nàáá mì gu igaglaà. ítɛ nà mi ziwɛ, à nàáá mì gu íɖiàyìlɛ̀ɛ̀. ítɛ nà mi ziwɛ a nàáá mì gu uyuàsáà nìlɔ ɖí ni. ɔkle ɛɖí à nàáa go, ùŋle náka lèe à nàáa go sú ùŋle wèe yìi ányi àámi lɔ ú náa mì nɔ yíile yìile ni éyi, éè tà nìni éwu blɛ̀ɛ é nàáá mì nɔ̀ɔ ɔnɔ le ɛnɛ́ ètè ú nà ɖí ɔnɔ jɔ̀àà ò. ówo lɔ plémú ówò nyòo ùŋonì wèe ni nɔ́ɔ̀nɔ lèe àmù. úni ka à fa nɔ̀ɔ kile ka ú ná fà nɛ̀ kɔ ùŋle úni fà tuwɛ̀ ɖɔ̀ɖɔ̀ si úɖijɔ̀à lɔ tè ka á ná ɖɔ̀ bàni tè é ɖɔ̀ bàni tè é màá mì iɖosò iku màawu búá ná kíni sú kɔ ùŋonì wèe zá ya íɖì lɔ.